<hesitation> asidu ghul otu a weeki pho obeel adughul otu otum ma dughul otu omuneniom iraar adughul oto omunenu inyaa adughul otu, omunenum oogh adughul otu omunenum odiiny adughul otu omunenum odual adughul otu